<hesitation> Da tena sarotsy gny fangala anio. Amign' ankapobeny da maro gny taratasy ilay. Laha a Madagasikara izao da Ankorondrano am TLS ao. Da mbô manao anao test am fahasalama. Vita izay da mbô mandeha am Pôlisy aby. Vita izay da mandeha amin'ny Ambasadaoro. Amin'gny Tana, amin'gny firenea, misy an'ny tana andehana andafy igny. <hesitation>